<noise> sen nainy, nyo nyo pinin sab sen na kat, yan toto tsiau, taan vavis rou vavis rou tan sen a pan ge naa vavis rou fei, nyo pinin sab se na ka sampla taim, nyo nating, pinin sara faarof, ge nyo pinin papara taim nyo pinin sab sena ka. Nyo <noise> nating kaa rou sena pan, ge tsikiatu ka tsuna, em.